มาอุบลกะต้องไปเที่ยวผาแต้มหั้นแหล้ว คันบ่ ไปฮอดผาแต้ม มันกะมาบ่ฮอดอุบลเดะ

ไปผู้เดียวมันกะไปเที่ยวบ่ม่วนแหล้ว มันกะต้องมีหมู่ไปนำแหล้วเนาะ มันจั่งสิม่วน

กะอยากไปทะเลหลายกว่าหั้นแหล้ว กะสิไปขึ้นเขาเฮ็ดหยังให้เจ้าของปวดขา

ข้อยบ่ได้อยากไปเที่ยว แต่ว่าข้อยอยากไปตลาดนัด เพราะว่าตอนน้อยน้อย แม่ใหญ่ข้อยบ่มีเงิน ยามสิได้ไปตลาดนัด มันคือการได้ไปเที่ยวอย่างหนึ่งเลย

คนไทยเฮาใจดี ไปไสเฮามีหม้องเฮาหม้องพา ไปไสเฮาบ่อดยาก

แม่ใหญ่ข้อยอยากไปเชียงใหม่ เลาเคยเว้าว่าเลาอยากไปเที่ยวแม่กำปอง

ข้อยสิพาเพิ่นไปเที่ยววัดภูพร้าว มันมีโบสถ์เรืองแสง มีต้นไม้เรืองแสง ตอนนี้กำลังดังเลย

แนะนำให้มาซ่วงปลายฝนต้นหนาวแหม ทุ่งดอกกระเจียวมันซ่วงสิงามสะพรั่งอยู่หน้านั้นหน้าเดียว

คันมาเที่ยวอุบลกะคือสิหนีบ่พ้นพัทยาน้อยกะคือต้องไปเล่นน้ำกัน คันว่าไปเที่ยววัด กะต้องไปไหว้วัดภูพร้าวที่มันมีต้นไม้เรืองแสง แล้วกะไปย่างตลาดโต้รุ่งอยู่ทุ่งศรีเมืองแหม หรือไม่กะไปเดินอยู่ถนนคนริมมูล